Baggu e ngu huwa, taa ñoƴƴi ɓoggi jogiiɗi laral ngal, ko taa fii laral ngal, taa fii laral ngal, soññuki piiɗe ɗen wurtoto ta ɓaawo, ta poguwa nga ɓaawo, nga duromwa ngan, nga mbagga ngan, sey ɗum heɓa kaara.